Jaeramiñovi tëtäguasu Alemaniape kua tetape opavi oyoavireta ararirupiño jokope <hesitation> oimeyave ojoreta ovae iviakurapeyave ipuereta kua ara tanta jakuvo jare kuarai oetavi, erei iroipema ojo ovaeretayave jayave tantavi iroi ereiko ama ndie erei iru arari reta rupi jokope yave ara oyajoi avei jare iviñaki jukurai kua tetape Alemania